Tara sia poaj, ba sia bubu tagoan e halei e nam a sia a pora, pora-pora hapalis. Be iau e halei se nam a-a mij kanen han a bokis, han a poa, e ka mem a maman a kain kanen te kai i han a poa. <hesitation> Elia ku mei taka natei u iau e halei em a min ka ien. Ba a hapean tagoan e soat e nam be hat ne no ien, "A bubu tamulo te hala nam". A pora hapalis, na a-a bokis a kanen a para sapang kuru, te hala sila ua mou. <hesitation> Elia ku kosos nin te hala sila ua mou, ne lia ku mei taka lulu mea taka tara pean ien. A pean-pean nien e-e jin hihatuj na tara mes a pal te hitom nau, pean hihin nien. Be lia lu nouk a min ka ien be lia hakej pasi nouk A sah kuru te kat e nam a bubu ien be iau e-e halei e nam a min ka ien? A bubu ien e-e jin-hihatuj ni Malasang. Be iau kuj hakets toroman panahas be iau e halei e nam a min ka ien i tagoan. A pora hapalis, na a bokis kanen. Mes a ka te kajin bor ne goan, sia u poaj be lia sohsoh o nouk i han a ji luma tagoan, ba sia a pean e la has i nam, ien han a pinapo. La nam be soat e nam a ji-ji-ji perperen, be hat e ne lia. "Kaua, a ji perperen tamulo ien, haso e goan elo." Be iau e haso e ne lia be, "ih, tsomi, hainpan nitoa". Mes a poaj luk kosos si nin, a sia pean e soat sem poos u kajen nitoa, ngets e mou tara mes a tol e nah, Yameng. Be soat e nam be iau me haka na turu wapu, be hat e ne lia, "U poos tamulo". Be lia, "hainpan nitoa", kovu poos, natei nom u poos, e sapang nitoa elam a tolalu. Kove raeh, lam i nousnous kaskas eiau, u poos teka na ien. Pean teka na ien e soat em u poos, a-a-a hua hamua turu hunan poos ni yowan. Elia bang e nouk, walima tara Sunahan, te hapio me nou a mani ka te koroput goan, i han <hesitation> u walima tagoan, ne lia kikisal kuru nouk. Elia bor ua nouk ien te mei ua nou i han a luma tagoan, <hesitation> a Sunahan e tsine e ne seh te ka me no, bete soat wanam i tagoan. Ien, elia bang e nouk u walima tara Sunahan, te hakak ua nou i tamulam u mun tubunei.